Niina a nebto kaɗoowáno a puttáádi wa maawá, tiitii mee nə taa mbəseyaa u nən yausə mee kə ne sə ɓanə, nə taa koɓaaɓəna a siiɓabəna bəkona tiriba, nə taa kwakwato maabiriwan, nə kwau sendan a hamfina ɗukuɗ yabba, nə peden ma bə nən sensə u kənaa sək a puttáádiwa mee kənə kaɗkwalaari ɓa bə nə kwasə nə kéé maasboɓa, mee ngə sem ma kwakwato mabiri warambəseyaa kə ngaa se wa semra, minɗa a tetkə koɓaa semra ɗəm, to kaɗoo puttááɗi kawa tom ngə kwalaarira ə ndə siso níína nə kéésə mee, mee nə tas mbəsəsanə nən wər ngaa nə kwalam ma puttááɗiwa maawá, hana ka ngən sikaa moota baba ka ngən ma nata bəka tée nəra, mee nəma luktu u kənaa tung'wá ma u kənaa sikiwa, ma koɓaa u mee nə wər bə kan kəna tiriwən, ndə siyo ko a hana kamai mee nə ma mbəsəsa nə sem ma Tááyi ma dəm ma hánóó u nən kéésəwara, ən siyo nə toosa mee kaɗoo kwalaariwa mee taa mbəsəsan peɗen wana sem maasora ma, kaɗoo kwalaari siso mee ngə ma mbəsə sa a neme maaso hana ndə ɓamni bən káá ɓə tom sikɓəngga, ə nɗəsiya bən ma'á bəsaɓa ɓə keme mee ngə ma koɓaa kəna lalai sik ɓəngga ndə baa kwangkwangɓa, to ə ndə siyo nə kéésə nə keme kaɗoo kwalaariwáno mee nə ma bəsəsa, mana lawa hana ka ngə ma lukte kasa, hana kan tandaks mee ka ngən yau mee ngə koɓaa kənə, ngə ma kwakwato maabiriwa, ngən káá ngə tom kən ngaa u bantawa ən tomsəwa. Amma mee ngə ma hánóó kaɗoo kwalaariwa tom ngəra, mee miniu lana luktu ɓaa kə ngə gwad-gwak mbəseyaa ngən ko ngə kanakəna aɓetani, kaafin ete ki yi kaa yi keme wáno ngə séé nən ka féé sai niinau, to siyo ma mee hánóó semra, meh kaɗo kwalaariwa kəna ngə tááyi mbəsəsəra ete yi ngə wər ngaa ngə hankwangra